Nai dugu wanura ira me damatakut dagima nakabisaki. Wida dapaki tompata tura dafas es batura. <hesitation> dakoka dafura es batura si wa tompat lomina tura dagim sa'te dataru iwa tura es batura mea <hesitation> nalewti dodan sa tea, dodan roti te, <hesitation> ira dasalik boksa sa'te. Daslik boksa sa'te waun da dagima sebi, dasonaki es batu wa sate sebi. Sabapa es batui sate nabulari loka. Ledafasi es batu woun <hesitation> nai dataru wa nitompata. Dagim isa'te woun dabobari wa tompat tura es batura ira sa'te woun. Wida waluk ira me <hesitation> dagima ikana fanda dasirai, ikana sisirara ni weiweira ira. Dagim ikani isa'te dawakas fua. Dani utuka datotik sebi, daredani tura ar tasik ulat oca, da ikana sa'te <hesitation> dasokai tura sirara. Le dawadari wa utalara <hesitation> ikana <hesitation> sisirara me <hesitation> dadauri nabua bodan, dodan tolu, fat, tutu bo minggu sa resi walu, ira me utalfanas gaga irae, dekar galak taka ira eih ni matelas tutu jat teloka. Mole targantung sei <hesitation> ni rajina mo <hesitation> nina roti baba.